'Ngo xuku huin na'be katoj 'ngo niin 'ngo xuku huin xuku xutu ni nitaj nnej riñan xuj mánj, ni ta kinin ni aché xuj ni nano' xuj cha xuj sé sun sa' nun xuj chuabe', si tane' mán tane' huin 'ngo rasun utin' xuj, si kutinj xuj 'ngo atsíj si kutin' xuj 'ngo hiu'bej, si kutin' xuj 'ngo ñanj ki'hiaj xuj sikaka' xuj, ta run' 'hiaj 'ngo xuj sisi xikoj ruhua xuj 'hiaj xuj ni utin' ñun xuj ni utin' ñunj xuj ni ara xuj ni taj nanj 'hiaj xuj nga 'ngo rasun xa, ni aché xuj ni nano' xuj si xa xuj ni nihiaj xuj riñan man 'ngo 'nín, ni nihiaj xuj riñan man 'ngo chra ni xa xuj ta min tisun xuj ni nitaj si atoj xuj, taj 'hiaj 'ngo xutu ta ni ta 'hiaj 'ngo xilu ta ni nne xilu ta, ni kita'a xuj xutu ruhua xuj sani ka ta ni nunukuaj xuj kiri' xuj xutu ta xa xuj, ni unanj xuj ni bé ta nanj nga xilu ta ni 'ninj xuj sun tu, ni nga xuj ni ki'hiaj sun xuj 'hiaj 'hiaj 'hiaj tu xuj, 'ngo rasun xa xuj ni bé ta 'hiaj xuj ni nita nnej riñan xuj na'bbe katoj xuj. Ni 'ngo 'ngo nej xuku ni aché xuj ta ba 'ngo xataj ba 'ngo nej xata ni nitaj nnej riñan xuj, nun niín' ora huin akuaj xuj akuaj xuj taj ora maan huin akuaj xuj, xataj ta sani nun niín' ta ba xuj sani ba aché xuj niin ni akuaj xuj, bé si nitaj nnej riñan xuj ta ta akuaj ta ba xa'ñanj ni aché xuj ni aché xuj ni nano' xuj xuche xa xuj, nano' xuj 'ngo xachij 'ninj ni 'hiaj tu xuj xachij 'ninj xa xuj, si 'ngo stane si ta ba ma'an 'ngo xuku ri' xuj ni xa xuj 'hia tu xuj ni na'be katoj xuj, bé sun ta 'ninj xuj ta ni ba ni'na' xuj ché xuj xungwii ruhua xuj, ta huin tisisun nej xuku na'be katoj ta ni bé ta huin nej xuku na'be katoj nitaj nnej riñan nán, ni ta 'hiaj xuhue ni nitaj nnej riñan xuhue nej mánj, ni huin huin nikan' xuhue nun ruhua xuj ni na'be katoj chuj 'ngo nnej lí atoj xuhue, ta ni nachi ngaaj ni xi'ñanj na'be nari'ij ñan kato nga o' 'ngo kuman nga 'nan' 'ngo nane, nga 'na' 'ngo hiu'be' chira ni nuhui ni nanoj ñan kin ni kingaj ruhuaj. Sani nga ri'ij riñan kin ni anún 'ngo nnej lí riñanj ni nga nun kiri'ij riñan kin kinga, ni nachika ni xi'ñan nga 'na' 'ngo xuku riñanj ni xi'ñan ni xiñanj nikan'anj, nunj unan huaj niin unan huaj nabi ruhua chrej nunj riki nnaa nunj ruhua chrej, nunj ni xi'ñan ta 'hia ta 'hiaj xuku ta huin 'ngo xuku na'be katoj ni ta 'hiaj 'ngo xuku xa'hu ni ta 'hiaj 'ngo kokwíj, ni 'na' xuj ni akuaj xuj akuaj xuj ni nitaj nnej riñan xuj, ta nanj ora ma'an nun xuj akuaj xuj ni ataj nej sisi stanaj xuj sani nun ni'ín' asi sta'naj xuj nin', asi sé si stanaj xuj nín' asi man ta nanj 'hia kakua ni akua nin' asi man ta nanj 'na' kataj sna'anj riñun' ni kiri' ruhuo' nin', nun ni'ín' hiaj huin si huin 'ngo si 'hia sani man ta man ta huin ninj xuj nitaj nnej riñan, ta taran' ninj xuku ta nitaj si atoj 'ngo níin nánj.